Ndagikondora kandi ngisimuure.

Nkagitunga mazire kwega ekibiina kya mukaaga.

Kubeegyesa kwakura bataahi baabo

Barahurikiza reediyo.

Birashashura abantu abareegyesa aha by'oburiisa

Okumanya oku beemereire ahabikwatiraine n'amagara gaabo.

Ahabw'okuba abahara nabo n'abaana nk'aboojo.

Za piki n'egaari tibirikuseera omu kukoresibwa kandi n'omu kugura

Nikiyamba kwerinda endwara.

Ndakuuba amaino.

Okubagambira ebizibu by'okutwara enda bakyari bato nk'okufa baakyari bato

Ndashitama nduhukwe.

Kubahana kandi bakabeereka ebizibu ebiri omu kakungu

Okunywa amaagwa okagaruka okavuga.

Okurinda obusingye.

Okubagirira emicwe mirungi

Amaizi amayonjo turagiiya ahamugyera.

Ebyokurya nimbibiika ahantu ahayonjire

Ahabwokuba abakazi nabo baine enteekateeka erabaasa kutunguura Uganda

Kwerinda obushambani.

Okushaba Ruhanga hamwe n'okusaasirana.

Okuhabura omuziire akagambira omutabaani we kwerinda akakungu hamwe n'ebizibu ebiri omu kakungu.

Eizooba eri bantereraga ngu naabona omurimo.

Ahabwokuba tweena turi abantu turashobya

Turaza aha kanisa tushome kandi tuteeke emere turye

Kugira tutaija kuturizana abandi obukooko

Abaana nibazaana ekyesho hamwe n'omupiira

Abebembezi beine kwegyeesa abantu eby'obuyoonjo nk'okuharagatira.

Niinyereba nyine omurimo kandi ninkurakurana omu by'entaasa

Ahabw'obushuma bwijwire omu

Okubatwara omu mashomero nk'abandi baana agu barikwegyeramu.

Barahiinga kandi bakore naza bizinesi.

Omu tawuni harimu emirimo nyingi kusinga omu kyaro.

Turabaasa kukozesa intaneti kuranga bizinesi hamwe n'okwega ebirabaasa kututunguura.

Okukora hamwe kirayamba okutunguuka hamwe n'okurinda obusingye

Korona ekateganiisa ebyokwegyesa, kuba amashomero g'akakingwa kumara obwire bw'emyaka ibiri abaana bataraza mu mashomero.

Naahuurira naaruha, nindeka ebi nandikukora mbaaza naahuurukwa ntakagumiizemu emirimo egi nandikukora

Omuntu yaabaihwa, naayehurira kubi. Kandi nikiguma nikimushaasha munonga, omu biteekateeko kuba naaguma naakiteekateekaho munonga.

Ntakarugire omu nju yangye omu kasheeshe, niinyetereeza, ntereeza abaana, ntereeza n'enju

Ntakagiire omu kitanda ninteera amaju kushaba mukama aije atwebembere omu kiro

Abantu b'ekyanga kyangye baratunga ebirababeisaho omu buhingi n'omu butungi.

Ni kirungi omushaija n'omukazi kwekyebeza akakooko ka siriimu kukyendeeza kukaturiza kukaiha ha muntu omwe kuza ha muntu ondiijo.

Obworo nibureeta enjara, nibureeta abashuma, nibureeta n'okwitana

abahingi n'abatungi nibagura emibazi y'okufuhirira ebihingwa byabo kugira bitakwata endwara n'okutaribwa amaari

Omu bwire obugumire, okushaba kwingi nikureetaho obusingye n'obuhabuzi kuba nikureeta okukuhuumuriza kandi n'okukuhabura okukora ekihikire

Ebitongore, ebitari bya gavumenti nibiha abaguzi ebi bareetenga, kandi abaguzi nabo babishashurira.

Zaapiiki n'egaari nizikozesebwa munonga okutwara abantu omu kyanga kyaitu ebi biro kuba entambura egyo teraseera.

Obwegyesa bwiine omugasho aha kyanga kyeitu kuba nikuha abantu amagezi g'okutungura ensi yeitu.

Ekyanga kyaitu kugira obusingye, gavumenti n'ebaasa kuhanga emirimu y'eminyeeto babone eky'okukora ekirabaasa kutungura ensi yaitu

Abantu abaine akakooko ka siriimu omu kyanga kyaitu nitubahabura okumira emibazi ya siriimu kurungi okukyendeeza obukooko omu mubiri

Ekirakira kuteganiisa abaishiki omu kyanga kyeitu, n'okutwaara bakyari bato kandi n'okuremwa okumarayo emishomo yaabo.

Korona ekateganiisa za bizineesi omu Uganda kuba zaabizineesi zikakingwa kandi entaasa yaabura

Kukuuma amaizi gaitu gari amayonjo, abahingi n'abatungi tibaine kuhinga nainga okutunga haihi n'amaizi.

Abaratukira aha kyaro twine kubaha ekitiinisa nk'okubahurikiza

Omukuhinga nitukozesa ebikwaato nka amafuka kandi omukuriisa nituriisa omubibira.

Abaana bato bashemereire kwegyesibwa aha bikwatiriine n'akakooko ka siriimu kwerinda obutakwata akakooko ka siriimu.

Abahingi n'abariisa nibabugwa emibazi y'okutambira obugwire

Okunywa amaizi burijooba nikutambira obugwire kandi nikuyamba omubiri kukora gye

Omu bwire bwangye obutari bw'emirimo, ninkunda kweshongora nari okuhurikiriza raadiyo

Omu wiikendi ninkora emirimo omuka nka niinyoza ebijwaro kandi ninsiimuura n'enju

Ebyokurya ebi ndarya, nimbiiha omu musiri gwangye, kandi ebindi nimbigura omu katare.

Oburemezi obu naaratungireho omu kukoreesa entambura nka zaabaasi nainga zaatakisi n'okutupakira kandi nanokutuuraho omu muhanda.

Ebitongore by'obwegyesa hamwe n'ebibiina by'abahingi nibireetaho emirimu kuba nibeegyesa kwongyesa entaasa kandi nikireetaho kwongyeza emirimo

Okugira omwani mwingi nigureetaho emirimo omu kyanga kandi kituma entaasa yaayeyongyera

Ni kikuru okunaaba omubiiri burizooba kwerinda oburwiire kandi n'obutanuuka.

Okuza omu kakungu nikireetaho okuhaburana kugwaire kandi nikireeta n'okushiisha obwire

Emitimbagano ya soso mediya ereesireho okusheenya amaka kandi ereesireho n'obuhabuzi obutahikire

Omwebembezi ashemereire kuba naahabura abantu kukora ekihikire.

Abakazi omu kyanga kyaitu nibakora emirimu nka okuhinga, zaabizineesi, nka saruuni, amaduuka, okuteeka, okubaazira, n'ebindi.

Enshonga erakira kureetaho butandu omu Uganda n'okurwanira eitaka.

Omuzaire aine omutabani ari omu kakungu n'omuhabura kuhabura omutabani kuronda emirimo y'okukora

Abazaire barabaasa kuhabura abaana baabo kuronda emirimo y'okukora obutaza omu kakungu

Amatungo agundatunga omuuka ni ente, embuzi, hamwe n'enkoko

Okushwera abakazi babiri omuri Uganda nikireeta obuzibu nka abaana kugwanira eitaka kandi n'okwitana.

Abeebembezi bashemereire kutaho ebiragiro ebikwatiriine n'obuyonjo omu kyanga kyaitu

Okumara ebizibu omumaka g'eitu twine okuhurikizingana kandi n'okutiisa hamwe tutakakozire ekintu kyona omuka yeitu.

Oburemezi obu abashaho barikurabamu omu Uganda ni kushanga nibabashashura esente nkye aha mirimu, kandi nibakora emirimu mingi.

Omuntu naaruga omu kyaro akaza omu tawuni kuronda emirimo nainga amashomero nainga okuza omu igwariro

Ni kikuru kwegyendesereza kugabana ebintu ebirikukwata aha muntu kwerinda orugambo n'okwerinda ebishuba

Naaba ntaine eby'okurya ebiramara nindonda owa mutaahi wangye nainga n'okuronda esente ez'okugura ebyokurya

Abanywani bangye ku baakugira emicwe mibi, n'okubeesaasira, nkaronda abandi abokunyoreka omuhanda oguhikire.

Intaneeti n'etuyamba kugaaniiraho n'abanywanyi baitu kandi n'etuyamba kuhurikiza amahurire n'etuyamba n'omu bizineesi zaitu kuzitambuuza gye.

Okwehara okunuuka kubi, kurikuruga omu mibiri, twine okunaaba burizooba emirundi etari hainsi y'eibiri kandi n'okukuuba amaino.

Naaba ntiine esente eziramara okushahura abaana bangye ebishare eby'eishomero, ninza ah'eishomero kushaba na'nimbaasa kubashashuriira mpora mpora.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu be, kumanya gye ebyetengo by'abantu be.

Naaheeza kuryakiro niinyoja ekyombo naaheza ntandika kwetebekaniisa kuza kubyama

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu nikituyamba kuguma hamwe kandi nikituyamba kuhaburana

Omuri noohiri nituza omu makanisa kusiima mukama kandi twarugayo tugaruke omuka niturya hamwe.

Oburemeezi obu abantu bakuru barikushanga omu kyana kyaitu nokusana amagwariro gari hare kandi n'okushanga batiaine sente z'okuza omu marwariro